Fomba hiarova voly koa am'zay aloha de: <hesitation> saroma le voly, asia karazan'ny tafotafo regny, tafotafo bozaky, de tondratondraha matetiky avao, tondratondraha ohatsy hoe trois fois par jour o, de mahazo gnay avao le voly bakeo, le tsabo.